מ'קען עס מאכן און א פרייליכע וועג פאר זיי. מ'קען זיי מאכן טון <hesitation> מער פיזיקעל אקטיוויטי דורכן מאכן, <hesitation> ארום לויפן מיט זיי. און טון אלעס און א פרייליכע וועג, און א קינדערישע וועג, וואס זאל זיי זאלן עס ליב האבן און ווילן טון.